Garab yi am na maango, am na oraas, am na limoŋ, am na pàppakaaya, am na siso, ndarkaso am na, kàdd am na, sump am na, déem bukki, am na malaayna, am na xay, am na yiir, am na boono, am na sumpu, am na kàdd, am na poch, <hesitation> am na rat, am na baare, am na ngeeraan, am na <hesitation> fuuf, am na cox. Garab yi barinañ fi barinañ lool sax. Bàyyiñ jël ci loolu rekk.